Men ga̱ mas, men ga̱ din, men ga̱ tiem, men ga̱ shit, men ga̱ beet, men ga̱ shirip, men ga̱ yum, men ga̱ temg hang men ga̱ ta̱ shim